أنا أفضل قراءة كتاب جيد، السبب أن القراءة تعطي فرصة للغوص في عالم خيالي أو معرفة جديدة بشكل أعمق، الكتاب يعطيني مساحة لأفكر وأتخيل التفاصيل وأستمتع بتطوير الشخصيات والأحداث على طريقتي الخاصة. كمان القراءة تساعدني إني أستفيد من الأفكار والمعاني بشكل أعمق وتفتح لي أبواب جديدة من المعرفة.